कछुवा जो चीन ये पाणी माँ भी रेंदा समुद्र माँ भी रेंदा नदी माँ भी रेंदा ये सब जगह रेन्ड धरती माँ भी रेन्ड यो और ये ये खास विसेसता यु ची की यु जन कखि लगे क्वे खतरा ची तह ये अफ गर्दन अफ भीतर डाली दंड और वे पर यो कवच जन होन्दु जो पथरर बन जांदू और वे पर क्वे नुक्सान नई होन्दु |